سوؤتہ ایک برانڈ ناتے دستکاری اوپکرن ہے۔ جو کے خاص طور تے میوے جیویں بادام، اخروٹ، کاجو، آدنوں، کٹن اتے جیرن لئی پتیاں جانتا ہے۔ اس دی بناوٹ اتکار گزاری سادھارن پرنتو کوشل ہندی ہے۔ سوؤتے دی بناوٹ سوؤتہ عام توٹھے لوہے جستی لِدا بنی آندا ہے۔ اس وچ دو کندیلے بلیڈ ہندی ہے جو پچّی تے ٹکے ہندی ہے۔ ایہہ بلیڈ کانچی دی طرح ہندے کھول دے تے بند ہندی ہے۔ ہتھے نال فرینڈلی ہتھیا ہوندی ہے۔ جو بال ٹین لئی آسانی مہیا کردی ہوندی ہے۔ سوؤتہ نالے <hesitation> میوے کٹّن دی پرکریا میوے دِسدی ہے۔ میوے جی میوے کاجو جَ بادام نوں سوؤتے دے کٹّن والے حصے وچ رکھو۔ میوے نوں بالکل کِندر وچ رکھو جو کٹائے سمان ہوئے، دبا دے نالے رکھ ہی نوں دبا دِتے بلیڈ ن۔